बिल्ली और कुत्ता का बीच मा कई सारा अंतर होंदिन जन की ऊँकू पोषण, देखभाल और व्यवहार। बिल्ली माँशाहारी होंदी जबकि कुत्ता सर्वाहारी होंदु। यानि की बिल्लियों थें ज्यादा मांस खाण की जरूरत होंदी जबकि कुत्ता थें मांस, सब्जी, कार्बोहाइड्रेट कू मिश्रित आहार चैन्दु। बिल्ली कुत्तों की तुलना मा ज्यादा प्रोटीन कू आहार लेंदी। बिल्ली पूरा दिन मा अफणा भोजन थें नियंत्रित रूप मा खांदी। जबकि कुत्ता थें अगर खाणा मिल जौ त वू संतुष्ट होंण तक खाणु खाणु ही रंदु। बिल्ली थें अपणा आप से, घर और माहौल से मतलब होंदु। जबकि कुत्ता एक इनु जानवर च जू अफणा मालिक या देखभाल या सुरक्षा करना वाला का प्रति वफादार रंदु।